<hesitation> nyam ji a̱na <hesitation> a̱na yya pfwong atu̱tak ni, nji mii a̱yet <hesitation> ka̱bvwu <hesitation> cai <hesitation> nba mi a̱na yya pfwong a̱ta̱tuk ba̱gingang a cam na̱sa na. Ka̱bvu a drok a cam ka̱ryi, <hesitation> nyai a̱ta̱nom a̱ ba tat a̱ta̱kuk, ka̱bvu ka, ku a ka̱ san u ka̱ goo, a won ni ka ya nkying ya na a nyya ba̱nka, ka pfong ba̱ryyat ba <hesitation> a ka̱, a na hywa dan ka ayya kyang ani, a̱wwon a ka̱ tyyei yyaji ka nu̱ nyya ni ka nu̱ yya, ku a hywa dan ka ka ryok kyang a ni, ku aka tyyei cewa a cat kyang a ni ba, ka ma nu kpa yya ba, a ryyi ku̱ a ka̱ zzak a̱mi ka̱bvu aya a̱ nu san zzak a Na̱bvu a̱n shyi ba̱gangang n cyang an gat a̱tamrang ba̱gamgang, na pyyem ba̱ nyet ku a̱yin a̱ yya kyang ba hyira di ka̱bvu a̱ya nat a̱sa pyyem a̱yin a̱yyu ka naat a̱ su ku pyyem ku ka bvo man shyi ka̱ryyi ka a̱ cam ka̱ryyi a, ku a̱kang a̱yin a nwwa ka̱ryyi ka, a rryi, ka na nbvwo a̱yin nu nwwa ka̱ryyi ka a hwok ka gbum nye ka nu bvwuk a̱yin na ma ku̱ ba̱nyet ka̱ryyi ba a̱n shyi a ryyi ba wruk a̱ cyang a̱nyan a̱mi ka̱bvu a̱ya ka gbum a ryyi ka shii a̱n pfwong nka na, ka shyi u̱ tyyei ba̱nyet ka̱yyi ba di a̱kana a̱yin a̱ ba kwayi ka a ryyi ba̱nyet ka̱ryyi ba ba wruk a̱ nat a̱ su cyang a̱nyan a mi ka̱bvu uya ka gbuni a̱won <hesitation> ku̱ a̱yin a̱yyu a̱yet a̱tuba nu ba na san a̱ sak ni a nyyi a ryyi ba san a̱yin a̱yu a̱ sak ku a̱yin a̱yya a̱ yet a̱tang a̱mi a ryyi ba sook ryen na ba ni sook ba a̱tang ayyu ni, a ryyi ka̱bvwu ka nka tyai ba a̱tang a̱ya, na̱bvu a̱ byyi npfwong ba̱gimgang, ka̱bvu a̱ na ka san u ba ban ka ka bu swrang, ku a fywok Nat ka̱rak u̱ brak ba̱ mwwa ka̱ryyi ka ku ka na̱ ryyi ka nu̱ gwai a ryyi ka kok nbvak a na̱ saai i u̱ rwam ma a yya dam wan a brak o, a brak o, a brak o a brak o, a̱ shi u na̱ gwai, a̱won wan myang a bva man hok ryya sai u̱ sook nbvak wan ku saki du̱ccu ka u ka gbri nbvaka, a ryyi na na̱ gwai a ba tyyi ka̱yat bat ka, a ryyi ka̱buwa a̱yet kyang a mani zu cat i ba̱gungang ka̱ryyi, ku ka̱bvwa ashyi ka̱ryyi ba konan a̱nu taza, uza a̱ nyyai a̱ bu mwwa ka̱ryyi a̱ya, ka̱uyyi a̱ya ka ne yet a̱burga nbvon, ka̱ryyi a̱ya ka na yet kyang a konyan a̱ hyok u hyok a̱ ba nwwa ni, nkpa nbyyi pfwong ka̱bvu nayemi ka̱ryi ka a ryyi a̱n shyi ba̱gangang ba a̱yin nu ma ni a̱ nutaza za, a̱hya di a̱ nu ba a̱ bu nwwa ka̱ryi ka ni, kabyi, ka̱ryyi, ka̱bvu a̱ byyi kpungtun ba̱gungang ka̱ryyi ka̱bva a̱ byyi u-ryen ma ni ni ba̱nyet ka ɓyyi ban ko hwong ni Ka̱bva a yet kyang a ma ni ni ba nu nhya ba buwa ambuko bam ka ni ba ka̱bvu a̱ yet kyang ma ni ni ba nu brang ka̱ryyi ba̱gangang rot ka byyi kyang a ka yya ka̱ryyi ka ni, a̱win n bab man brak nat an cai ji, cui ka̱ryyi n shyi cui a̱za̱nkeyi a̱n shyi, cui ka̱ryyi ji nji ni ni, a swat ka̱ryi ka, a̱ cam cunyyi ji nji ne a̱ya ka̱ryyi ka ni, a na ya nkyang a ni, ma ku ba ba ba̱ cui ka̱ryyi a̱ bu sak ka̱ryyi ka, cunyyi ji shyi karyyi ji a nu rryi ba fryong ba na tyong a bvo hu hwok rak wunyyi ka̱rryi ka ba, a bvo nhu hwok ra gunyyi ba rot ba ba ba bu a̱gwam kavoyyi ka ba ba ba ba a̱randwan ka̱ryyi ka Won amage nu <hesitation> cui ka̱ryyi ji da ni di nun dyat ni, ba na ku tyyi nyungya na ba wrangni na̱ ya, ka bvo man shya du̱nam ncunyyi ti a̱ya a swa, ma a̱k pa̱k du̱nam u̱ na ya ni a̱kpak nkymgya ku na ya ni, du̱nam a̱mi, a̱na ba shya bu kuyak njit a a̱n ta̱fat nkpan byyi ba n ku yei cui ji won na swrang a tu, nu myang a̱ta̱tuk a̱rni na nyya ba̱ccen nu ba a̱ga yya ba̱ccen a̱ta̱nom ba a̱ta̱tuk a̱mi, ma ku a̱ tyak ba̱ccen nu ba a ryyi na shyi ban da a̱ta̱nom ka rot a̱tyak ka̱tuk ka na shyi u yya ba̱ccen nkpa n byyi zu n cat u bvwo, ka̱ryyi ka <hesitation> ka̱bvu bu̱ cui ba naat ndung pfwong nba na, a̱kpak npfwong nba nu a̱ta̱tuk a̱mi, aryyi ku cui ji a wrak a̱kup k a̱shyi a baccen ba, aryyi ka̱ram ka cunyyi ji Zu nhyok i a̱nu ku ryyi ba nu na̱ka su nrang na ma ho hru hruk a kpa cunyyi ji a hok ba kwan a̱won a̱ ra cunyyi ji a̱ tyyi, to nkpa mi n byyi zu ndyat a̱ntazwa cunyyi ka ka̱za a̱ yya cunyyi ji a̱n shyi ni zu cyang nkyang a ba yya ni, nkyungya na zu saai i ba na ya, ku zu ya kyang ya u bvwat sak ku ba nshyi ba na ya, ma zu nba̱ sak ba, zu na cat ba yaba nkpa n byyi zu na ncat na̱kan na ba̱ tyei i ba ga kwui, a̱ ga kwui ma cat zu, cat nku cumyyi shyi u na̱ra nji cumyyi shyi u na̱sa nyit da zu̱ cat na̱kan na ba̱ tyei i rot baga kwui, nkpa nbyi zu cat cunyyi ji ba bvo shi shyi u na̱bvwa njit du ba ma balle ba nza yya burna, nkyang a an byyi n cat hywa a̱nta̱zwa ka̱bvu bu̱ cunyyi ni u̱ kayemi, kaza a̱za brang